Haala yiɗde kam walla yiɗeeki e kadi haala teddineeki, ko huunde jahdoore. <hesitation> So goɗɗo yiɗii ma o teddinaayi ma, naa o yiɗe. Sabu non dow a yiɗee a teddinaaka, ndikka a teddinee. Ngam so a teddinaama, yiɗde nden waɗi haa a teddinaa. Ammaa foti a yiɗee kadi a teddinaaka. Ɗo'o kam en kollataa-ɗum dow ɗum yiɗde. Sabu non teddineeki ɓurii yiɗeeki.